संसारभरि एक्कै मात्तर भाषा बोल्लिनोछ बोल्लाछन् भन्ने हुनैन । संसारका जसइ कुना गयलै तागा ठाउ गाउ अनुसार तागो हावापानी अनुसार तागा जातजाति अनुसार माइस फरकफरक भाषा बोल्ल्या भ्या । न्यान्न्यारै ठाउ अनसारगा भाषा लै न्यान्न्यारै हुन्या भ्या । अब <hesitation> संसारमी <hesitation> अइलसम्मगो था <noise> भया अन्सारगो लगभग सात हजार भाषा त <hesitation> बोल्ले माइसगो हजारौ भन्ना बढि माइसले बोल्ले भाषा छन् भन्नाछन् । अब नमाइ कम माइसले बोल्ने भाषा लै कति हजारौ भाषा छन् भनेर भन्निन छ । अब तै भन्नाबाहेक अब हाम्रै नेपाललै नान्गो मुलुक छ रे लै हाम्रा नेपालमी लै <hesitation> लगभग दुइ सय जति भाषा छन् भनिबन भन्नाछन् । अब तैभन्नाबाहेक अब स‌ंसारभरीगा त तनी अब सात हजार मथिगा भाषा छन् भन्निबट अब ऐल सम्मगो <hesitation> केइ अध्ययनले लै धेगाउनाछन् । तैभन्नाबाहेक सबभन्ना बणी बोल्लिने भाषा भनेगो संसारभरी अंग्रेजी भयो फ्रेन्च भयो स्प्यानिस भयो अब चाइनिज भयो इन्डियन भयो अनि तैपछाणी <hesitation> अब स्प्यानिस जर्मनी भाषा भयो कोरियन जापानिज । अब तसरी माइस हेरिबन कति माइसले बोल्लाछन् सबभन्ना बढि रे कम बोल्ले भाषा भनेगा तनि हुन् । तैभन्ना बाहेक नम्नमाइ माइसले बोल्ले भाषा त अज कति छन् कति छन् । गैत्त लै सक्किनेनाइ ।